بفضل اعيش حياتي بعمر شخصبالغ لانيبقدر احقق اهداف وطموحات اكثرصحيح الطفلبيكون مرتاح اكثر بس ما اقدراتخيل اني اسوي واجبات الرياضيات طول حياتي <laughs> كونك بالغ افضل لان الكفل يعتمد علي الاخرين اما البالغ يعتمد علي نفسه